Las aspiraoras son aparatus que se gastan pal polvoreu aspiral, i el guarreteu i la fusca del suelu quital. Las aspiraoras tamién te valin pa alfombras, moquetas i toa crassi de suelus. Tamién te vienin con avíus pa limpial los rinconis i las talleras, i pa hondeal los ácarus i los alérgenus. Las aspiraoras son un aparatu que deviamus de tenel en casa porque te desenrea i te quita trebaju.